Kunagi oll' üts kuningriik, miä oll' nigu egä tõõnõgi, õnnõgi, et tuu oll' vulkaani seeh. Egä inemine oll' üts väikene tulõsäde.